Simbika retako ikaviyae yaiporu ipuere vaera ñajaja kavi opaete mbae mbae retaaguiyeara ñape ñaja yave, jaeramo kua ikavi yandeve kiraitako ñaja mbaeko mbaeko yayapo ñaiva jare kua tembiporu rai täta ikavi yaiporu vaera